Maq ei tiiäq, kas nä tundvaq hallu. Samal aol, ku naidõ kasvõ kotsilõ parhilla inämb uuritas ja teedäq saiaq, <hesitation> teedäq saias, sis mineq tiiäq, või-ollaq tõtõstõ tundvaq.